Klaxon zegny, raha hely izay mipetaka amina bisikileta igny. Izy ka ohatra misy ny sasany akisaka hely amin'izay mamoaka feo klik klik klik klik man. Misy ny sasany ndraiky tiregny, ndraindray izy magnaboaka feo goaink, magnano zegny.